Embuuzi nente nezimanyira abakama baazo bwezikumara kubarola. Okukira muuno, ente bwezikumara kurola bakama baazo, zitandika kura, <hesitation> ezinmi ne'zitandika kubaramba, zitandika kuhuruka. Obwekuba etakarire ne'tandikira kiimu kulya ne'embuuzi naazo bwezikurora bakama baazo, nezileka kulya neziguma zibarorilire. Nezitandika, no'kukunga eziimu kandi ne'zirya zitekaine kusigikira nka akuba ataroho bakama baazo.